ka ƙochi nannakaye nannakaye nadeto nadeto nabarsu amu sai ƙochima nanna kaye nadeto deto'a gino nabarasu amo sakaye nabarasu waɗa to ƙochi nabarto sawa kwam kuwa nabartenate kwam nadanate ditama nabarte sawa dito nato ideina nada gatako nannana denekaye nabarto caraku te ƙochima denekaye nanakaye nadagataye deto nadarto sawa nabarti amu nabartu sawa nade narakete na dawali tida ajitautte mashidakaye hinɗakaye. nannakaye nala soma zaw nannakaye nala soma zawa zawa kaye nadeto nabartau caraku teyi ƙochima nadato nannakaye nazawa nadeto nabartau amu sai nabartau amu sai carakuma nabartau teyi to kwamma kuti nabato caraku teyi sanan wali arakin walika arakinye sanan detu kwamma denekaye barasu carakuye sannan amuye walasarakinye tawanekaye namayagino denekaye nadeto nayaɗasine nayanɗasinena kaye yawa tidakaye kadibabiye danekaye shidakaye nabaɗisine da nannakaye somi zawa soma zawaye sai nabarasu caraku ka amu sai saikayi ƙochima kuti nadeneko nabaɗase nakaye nabarasu amu sanan shiɗi abirakin tawanekama. nayeginaye nazawa nazawa sanan aseto caraku nabarasu yawa kwammai danakaye dane nabarasu carakuye yawa nazawa nabarasu caraku tekaye sa'amuye naya ɗisu to kadibaɗima kuti hinɗakaye hinɗakye namayajino nadeko nabarasu carakuye sanan nabarsu amu samkaye shekene ƙochima dakaye ajirakinye ndeto ajino deneka ajinoye nabarsu caraku nabarsu amu yawa nabaresu amu yawa nabaresu amuye yawa tisu kabibaɗi nahinɗu nahinnɗitakaye nabaɗisine baɗasinakye nada abiby nada'a bib sai nabarasu caraku ka sawa ka amu samkaye sanan sanawali arakin wato kwammai maku ti deneko sam amuye baɗasunaye sam amuye teyi carakuye walaka dawye nayitiƃa sai sai sai karfe belu dene kaye sai tisu tiɗisukuye hinɗakaye hinɗakaye. ƙarfe belu kuunu na danekaye sai nayaɗanasu nayaɗansukaye shikenan sai kabeɗi shiɗi ko shiɗa ko nazaw zawama nade to agisu agisu nane lafiyasu naana sunakya sheken yawa nannasikaye to dala mewadi nada nada dala mewadi nakasesu carakuye shiken.